मैं माजी जूतों का कै जोड़ा छन। जान की फुटवियर खेल का जूता, क्लासिक फॉर्मल जूता शादी पार्टी माजी ते, सैंडल आराम दयाक गर्मियां ते, बूट्स सरदियो ते, केजुअल घर फैन ते। ये तरह सी हर प्रकार का जूता के ना के अवसर पर काम एजादा।